Jilt jilt guddion jilt chollen, jil inaman yooten duffe, inama jiraniati ka hariyati, inama isen wolbedenu, inama ka atin wol kassa kabdenu, ka obbole kankeetiti, mal kulli issan duffe, jil sun akcholle hobbaseni, lilla inama yooteni gammade, gammadeni won wolba midaf-akcholle midafamt, jil cholleni jil akasit.